Ngjyra e kaltërt e qeltë ma kujton qiellin e pastër e t'hapun në nji ditë vere. M'bjen n'men freskia edhe qetsia e nji pasdite n'det ose e nji udhtimi malor ku qielli osht krejt i pastër dhe horizontet janë të hapuna plotsisht.